Atoyee koruu yee chi no akulimchi yee chi lo ongut lo ketea chi andakway yii no terei chi io ani nyini kariraa chi. Ato kiperyo kepa kayet ando kekwanshon ye nya wechora kangur ye ng'olyondonino kutaa chi. kechir chi. kekur mtakaa. Lo aywei kirir chi wechara nyoruto kabisa kichirinyi oyu nyini. Kepa nyu, kepoa nyu, keterta nyu lo kilukwo por ko wechara. kekoroo mtakaa nyanto ko pikipiki kulang pich odeny kunamata chi paka sipitali. Kepa ketukum chi akerit kerit chi oo owoy tokaruyoo wani. keruyou wani. kupkaa yuu tokopwonoy kau kupka nyu <hesitation> kupka kau apka kushe chai akunamani nyini le siptali kwomisho pichini koruyo otini ng'oo chi yo chirate. Atokomwochi le ruwo kuronye mpaka asiyech atekesuwa lo poto lo ando ki nget <hesitation> lo kotopo lo Panui, korelu pichai, kutep poru lo, keto lone poro nya wechara. kuwoyokhu nyino le, nyino kechir lo owoi meghaa nye, oo maghaa nye le nya po amna, owoi nyo osiwon pat lo, aa, wetan kau owoi ewo kisop ani por kinyomom, kinyomomminye kigh aai. Kemburyo nyu pat, oo, wetei chaechi, kwaam omisho noni yee, akwaam kuwonyi ato ko makatyan yee kwaam nyoni, ata v to makatyan nyo le full kukwaam kudong nusu, baas kuwang’ta kuchumu loktarion kulo alene porto ata kuyorta nyi pat lo kosopon. Pat keng’erekyecha nyu lo oo, soro nyoman, ato kisoponyi yee noo bass kapa nyu ketany kau aaa mominye ki <hesitation> kigh ye nyu nyonu nyo ku soronyu ku chi wechara oto otino terei nyolyon oto otini kala chi oo kelentene makarir, keteroy, kumetungura chi ombo kong’u Ata koku <hesitation> ataye atakanamchi ye chi yoporo kurir chi kenyetoi kepa kesoru chi. Baas kuk <hesitation> ku kichir melo ruwo chi keng'etoi nyu pich lowel ake pa keter nyilyontoni. aai. Ombowelo pulur por pat wechara nyete le okwen. kupulchini chi. kepa keyet chi mpaka tosap chi aai. Kumeruu yee chi kungu lo yor wetoi ng'owoni. Aa nyi asiyech nyaa. lukwo nyi nyo purto ng'ala numinyi por pat aa ng'o nyo ngwonoi kungorokingi nyu pororyenyu nyu kilumanyi aum. Nyo rrewenyi mpaka asiyech ye lo wen ato katolenee chichai atu kelumenyi kulukuru nee memenyi aam. Nywenenee ruwento nyaa uum kupetoi keng'orokoi chi ando <hesitation> king'etei lo kure ambo wolo asis wechara kinywonitu nyaman chete pu kichir. Keterai nyu le, ato kuriyoni phoshiyi, ketero ngolyon karin oos, ng'eluna. lo kuto tie ye nyu simu lo wene mi wolo kopeth walai lengi wen kanya tarung. echasiyech, kituwit yep baas mokarunye pich nye por wechara nyo ghaa amba ngwing! Gwos kichang it wechara chete kithanglit nyo. Chete le <hesitation> le kichirtin, owai nyo yee, oos, kumawason yer nyo age tupcho ngo lomowweny chana ch. wen kumaa tungte, chi tuwento. wena hinyae kolrt chi pere le yuwento. tunyo to chihama moning. Ando katuwan ando furuchikaner kungetanın- kepaa nyu kepa ketang ngu siptali nyo haram nyu wechara <hesitation> keng'eroke kei owei kumelo kilangany, ye nyu, kumelo kilangany kison ket itung’otoi. Ato chi nye nyomeng'oroko. Chi, kumechi nye nyona nyuu <hesitation> kunyino sopoy. Karam chi nyo nyo ngurokoi chi nyo sopoy, aaai, karam keyetekei embo kichir nyopo okwen aaa, nyoninyoniyee nyuu, ng'olyontenoni, nyino po kichir nyopo okwen nye ghaa ny'olyontononi <hesitation> kinyino kiriryo okwen lo kalukwo nee anyine saa ingine kaporyo. kaluu kei. nyo kalukwo nee, hasara yee nyo nyino po kumun tulee nyete owoy. Ng'alechona wechara nyu chino ghaach nyoman kusoroi kei nyu otino. Kakechiryo.